باش تجنب أكل السكر بكثرة لازم تفكر في الأمراض التي سببها السكر و المشاكل الصحية و التي يؤدي إليها أمل السكر بكثرة و أنك تحبس ماتاكلش السكر و تكرهو.